नाली तै साफ कनाली सबसे पैली हम गंदगी या मल वेथे हाथ से हटोला फिर गर्म पाणी या साबुन बैंकिंकसोडा कू इस्तेमाल कैरी की हम नाली तै साफ कला अर जू नाली जाम हूईं हम प्लेंजरो इस्तेमाल भी कर सकदा नाली थै खोली भी साफ कै सकदा। अगर गंदगी ज्यादा ही च त वे क लिए हम रसायनिक क्लीनर कू इस्तेमाल कर सकदा।